हमेशा एक उचित साफ <noise> सफाई के ध्यान देवक चाही। चाहे ऊ सफाई अपने शरीर से संबंधित हो या घर से संबंधित। और नखून ते एक अइसन जगहि होला जहा गंदगी बहुत जल्दी घर बना लेले <noise> और ओही हाथ से खईल <noise> पियल करेक खातिर ऊ गंदगी हम्मन के मुंह में जाके <noise> हम्मन के स्वास्थ्य के नुकसान पहुँचा सकले। नखून के बस एतना बड़ा रखेके चाही जेतना कम हो ओसे जादा ओके बढ़ावल नुकसानइ करेला। हर दस दिन या दू हफ्ता पे अपने नखून के कटल जरूरी होला काहेकी एतने दिन में नखून बहुत अधिक बढ़ी जाला जेकर कउनो जरूरत नहीं होला। ओके कट के <hesitation> हाथ भी हल्का लगे लागेला और गंदगियो <noise> नहीं भाथे पावे ला।